Pos el cochi, en viviendu en un puebru, me vien ala cabeça la tranquileza de viajal i la libertá de poel movel-ti pandi quieras. I tamién poel salil quandu quieris i echal al portón pos tolo que te haga falta pal viagi. Assina viajamus i cargamus enos puebrus. Sí, ya sabemus qu'alogu el tenel cochi pos tienis de pagal el seguru, la contribución, las rueas, l'azeiti i tolas cosas essas peru... mos trai cuenta.